يعني همه الاثنين صعبين حقيقة المفاتيح والا الهاتف همه شغلات خاصة جدا ويعني بس نقدر نقول انو المفاتيح اقل خصوصية لان نقدر نبدل الكيلون او الباب او الكيلون مال باب او بمكان مفاتيح او نستنسخ مفاتيح جدد اما التلفون لا بينو كثيغ شغلات شخصية بينو كثيغ امور بينو كثيغ صور شخصية ملفات شخصية يعني عملك تفاصيل حياتك يعني شغلات لا تعد ولا تحصى شغلات كثيغ بينو ما ممكن ويحد يستغني عنو اما المفاتيح لا شغلة طبيعي وممكنة يعني طبيعي انو انته بحياتك الا ما تفقد مفيتيحك شي يوم الا شي يعني شغلة تكون بديهية وحلوله تكون اسهل ما مثل فقدان الهاتف لا الهاتف بهالعصر روح الحياة